Orukorora n’ekifuba ndaronda entangahuzi, ndonde katungurucumu, ndonde ndonde akananka akashenda namara mbiyo mbi- mbi- mbigiite nteekemu amiizi agaroosa naamara mbinywe, ninguma niinywaho mporampora, naamara ekyo kyakintankorire hariho hariho emibazi yindakira kunywa eyaseenyiga, ndagigura ngi- ngimire reero ntereere.